هاكل <hesitation> فراخ وموز بس لبقية حياتي ، ليه ؟ أولا أعتقد إن هو الموز هو الفاكهة المفضلة عندي ، يعنلا أنا بحب فواكه كتير لكن <hesitation> الموز رائع للغاية ، الفراخ بقى صراحة علشان هي بروتين ، يعني <hesitation> هي مصدري المفضل للبروتين هي والبيض والحياة الصحية محتاجة مني إن أنا آكل كمية بروتين كويسة ، فدول أكتراختيارين أنا شيفاهم مناسبين يعني